Aon irô rasita àby io ndraiky koa fa man̈ano pasifoa tran̈o tain̈a ny hitako tain̈a fampiasan̈a zo zen̈y. Izy koa zen̈y kakazo ambanin’ny tran̈o fa tsendriky sima mety fo mety fo zen̈y androkotan̈a igorodan̈a àby io zen̈y.